Ye ya yoo kuu ya cultura ya ñuuntu, xia chaavina buelo kixii chininu, takoona mi cultura yo'o chi, mi cultura yo'o ra ntuvi ntaa mi vikoo valika xiniyu xia, chiaavina buelo kixii chininu va, yaa takuu xinii ñiuju kaa sunaa sukuaantua nta xia chitaa ntuaka, ntaa xiaa kuvaa centimetro vali tiantia mii- ya ñiuju kaa kua'a, ta kuu mi xinii ñiuju kara ta xaa kuaatao kachiñuo a nta kuaao kuntiao kiti sanano ntaa chiñuu kuaavao xia ñiu'uo chi iniiva, xi'i ntixa ñiuju kaa tuku chi sinaa tuna sukuantua kaa ntaa xia kuva chita'antua a laso vali kuu nujua taa xia kuuva, chaavina chi ya kaara taaxa nitiantia ntixiao, chii ta sanavi kuaa tukuo kuio ntixiao chi yoo nuu sanara koo taxia tiempo chi yoo chiñu aa vituu xia sukuao mi ñiuju kara mi- i ika kuaa xio, chii yoo nusana kuao iku tiantia ntixiao chi ta kixaa kuu saafiava chi yo'o sava ntixia ra yaa tiantia xii saafi, taa mi ñiuju kara vituu xia niiyo mi ntixia ñiuju kara tajaoa xia'avao a xa vaa chi yaka kuitiva kua ntakani xiaa kara, yaa vichi naa ntakani xiaa ta ku'u vikoo ya tanta'a, viiko patroun ñiuuntu, viiko ntii kaantu xii, ya xaa vichi na xiaai ntakaani xaa mi ya viiko vali kaa. Yaa vikoo tuntaa ikaa ra, xaa xia'ana kiina sintiki i'i uniri, aa i'i komi sintiki xiaanina, taa ikaa snteena ichia a ta kuvaa i'i uni kiji, a komi kiji ichiia ra tantii nixichia ka vituu ya kuyachi kombi mi vikoo tantaana vituu ika, xia'a xiaa, xia xa'a na ntavii takatiavaa, ya ntakatia saava na ntivia ra vituu tajaana i'ini olla chiyoa, chi ta kuu mi yaaa unmm <hesitation> mi sintiki kara kuaa ntaa kuñuri ra taa kuva i'i uni olla, ya uvi olla a ntaa komi olla vi i'in xintita mi yaa xii mi ollaka chiyoo mi kuñu, ta xa kiji anteva kavi ya ta kuva na'a miya xaa mi viko tuntaana vituu saara xiaa xio na'a, naa xia yo'o mi ntiayu kuxii na ntavi na xiaa xi'i xiita tuku savana xia chinte ña'ava tuku taa mi na'a kaara vituu xia tavana mii nina kuñu chii xat- kun mi kuñu chi, naa saa nakoa kuñuua ra ntu'uvaa, ta tia'a ra ikaa ntikona taxaa kiji ante tavituna xia'ava, yasa ia sukuachi vaana ika tikikovanaa, saa xio savana ntavi ntikooa nu'u xiosova naa ntikoa xi'i licuadorava. Vituu inka ra tavaa, ta xaa taxaa ntina kuñuka ra xia vaa nina ti'a uun nintojo, vituu sakanan xi'iava xii mi tia'aka, ta kunuura kuisoo loo kara ra vituu naa xinuu ntii mi xi'aka naa kuntojo ka yaka, naa ntojo ka xiuchia mii yaa nujura na xinuu ntia chii kaava na kuachi ntiia, taa tanti ika xaa vaa ntii yoo ñia'a ya kana sii ntii kuñu sara vituu xiaa na'a takuva i'in, xaa ntijii loo ta kuaana ntavi tunta'ana nuju su'utuva, kaana ve'e ñu'uva tuntaana tantii ntaani ika xiaa xia'anara savana ntavi xia ntee tavi xitava, naa xia yoo listo xi'i koova, ta taxaa xiaa mi yuvi na xaa tunta'a xaa sintiina tunta'ana, taa vituu xia- xav xia savana ntavi ra xaa nte'e listoona ra vituu i'i taxa ntukoyo mina ka, minu mesa vituu i'i kamra kua'a mi koó xia ntee tuna tavi xitava, ntee sii tuna ya taja kuñuva, ntee sii tuna ntavi taja tiaava vituu ikara tayaa xinina ntavii ka vituu ya kama chiña yoona chi, ya kama kua kaa chi savana ntavi ra kukuana taa taxa ntii mi ti ika kuñaka mi yaa. Ya kuuna kuxi, tia chi ni loova xixika chii se'e kuitiana tuntaa, tantii kaa sintianaka ra ntaatavi kuñu xii se'e tiajava, ntavi kuñu xii se'e ñaava ikaa kuaavana tintii mi viko ka, ta yaa yoo sintii tukui ntakani xiaa kara, vichi naa ntakii ntakani xiaa viko yaa ñu'untu xia patron, ikara viko patron ra xiaa taxaa xiaaa ya koo viko patron, kuyachi koo viko patron <noise> vituu xiaana kiina komi a uni tu sintiki xaninaka, chii taku kuaa ntaa yiuuvi kixii ika chi viko kaanu kua kaa, mi viko patron ñu'untu viko chikanuu ku mia ika, kuaa sintiki xiaanina kara ta si'ichi tuna kaa i'i uni, komi kijii si'ichi tuna kaa, tantii si'ichi kara vituu xiaa ntee tuku naa ntavi sichiyooa, ntikatiavaya taa taxa ntii ntoo ntiaa xaa sukuachi chi ntee tu tia ntavii chejeeva na kuachi chaa sukuachina mi kuñu kaa, tantii sukuachi ntiina ra vituu tajana yaa taxinaa ntaa mina si'i tajana inii yaa. Cubetava a ntaa xikoova ntikatiaana xii tikuii saja ntoaka a yoo sava tukunaa ntavi ntaa tikui u'un ntikatiana, su siempre tikui sajaa ntooa ta xa ntii tii kara tuu ntikatiaana, ntakatia ntiina vituu najaana chiooa vituu, chioa i'i kunua i'iniñu vaa kuñu- nua ra tifira ta yaa va'a tukuara vituu xiaana tasiina kuñu ka, taa tava sii tuna tiaa sata chi ika tajaa tukuna mi yaa yia'a kaa sukuachina ya'ava aya ntikoo tunaa un ya <hesitation> sabana ntikoa nu'u yosoova savana ntikoa xii licuadorava ra taa ntee ntii ikara vituu tajanaa xii tia'a vituu na kuisoo tukura ta xaa vaara vaa ntii ikara vituu yaa, ikaa xio xioo <hesitation> naa ntavi naa xiaa na'a kee mi tiaa kaa kixaa uvaanara tantii ikaa ra chii mi viko kara xiaa ta xaa ntii nixiaa ntina xi'i itaa, nixaana chi martoon kunaa kara xa ntaa xiaana xii ya itaa nixiana ntaka ve'e ñu'un. Tanti tii ve'e ñu'un kara, vituu ika ntikoona mi nuu viko, sava mi tie ntavi ya marton ra xiaa ntee musicara tantee taa musica, musica ra ntikiira kua xiira kuxiina ve'evara tantii ika raa vituu xiaa mi musica ve'e ra xaa xio ntiayu, ntee listo tu na natavi na mina yaa un taja mi ko'ka sukaka ko'o kua nuju mesara vituu xiaa nte listo naa ntavika, vituu sakana ko'o kuaa nuu mesava tantii ikara xixi ntii yuuvi na koo chii kua'a yuuvi xiaa mi ika chi viko ka'anu kua takuntiaa ñu'u kixi mi ya ñuntu yoo chi viko chikanu kuao ra kua'a chiña yuvi kixi taa uni marton kura ra uni sa'ara, xioo savai ra ntavi ntojo kuñu yo sava turara nti'i ntii ña'ara, ta xaa ntii xixina ra vituu kaa kuara ñiara taku ntojo kuñu ra ntavira xii mayo vara ntavira ntaa na ntavi xiniuuka xiira xii mi chiñukara ntataviraa, tantii ikara takatia tukuna mi ollaka su nu nta'a ntiina ntakatiana ollaka ra vituu kuxa limpiar na ve'e marton ra vituu kuaavana va'a chi sintii ntakani xiaa mi viko patron kanu ñuntu ta vichi naa kii ntakani xia viko yaa pascua ka'antu xii tuku miya ñu'un ntuo, viko kanu kutuaka, viko ya cristo, taa cristoka ra. Koo xixi tukuna kuñu sintiki chi ta kuvaa, ta kuva costumbre i'ivana ñu'una nintia ntiuxiva xixina, xixina molevari, xixina tiayu u'un va taa mii ntiuxi kaa ra kuaa xikuu ntiuxi ka, xikuu kuuri ka kuva i'i cincuenta ntiuxi a nta, cuarenta, treinta suchaa ntiuxi kis kuaa yuvi kixi saa chi, viko kaanu kutua saava, tantii ika ntakatiana ntiuxi kava su i'i marton xikuura ika, ko'o xikuukara uni marton chi i'i marton xikuura ka chi taa ntuu loo cha kaaka na lachio, taa tantii ikara sichio ntiuxi ntika vaa ntixi kachi xaa xiana ntukunari nuju naa ntavi, yoo na ntavi tu'uri, tantii xia xiari xio listo ntiri ra vituu takatianari, sukuachinari ra vituu ika kama chiyo ntiuxi ta kuvaa na'a ka cha xiana sichiona mi ntiuxi kara vituu ta kuaa i'i ntuvii looka xia vaa mi ntiuxika, chi kama chaaka chiyo ntiuxi nuju ya kuñu sintiki, ta taa ntii, ntii ika ra vituu xiaana xii yaa, kavana xii mi yiuvao ya cristo ika takuntii mi yaa ñu'u xiaana keena xini ñu'un i'i saa xintiko xinuna mii ve'e ñu'u. Tantii ikara vituu xia xiaana ntavi nixiaana xii mi yiuvao, vituu xaa ntee listo tuku na ntavi na kee kuñuva, naa taja tia'ava xia xiaana, xiaa musicava, xiaa na nixiaa xii itaava, xiaana kuxina mi nuu mesa, ta xaa vaa ntii xixitukuna ta ntikatia tuku naa ntavi ña'ava kuavana i'i kijiva yikuua kaa taa, tantii ikara vituu chikuaa ntiina ña'a ra kuana, ta sintii takani xia kara vichi naa ntakani tukui xiaa ya vikoo ntii kaantu xia mia ñu'untu yo'o, viko ntii kara yoo tukuna ntavi kama ntakii itaa, itaa i'in ntakii savana ta kamaka ta kuva i'i yaa iñu a uxa kiji ya anteka xaa ntakina itaa i'in, tantii ikara itaa kuaju kua xiniuna taa kosona nuju mesava, taa ntii nti ika vituu, xiaa kixa kutu ntiina nuju mesa koyona itaava, xiyo i'i toso loo nuju mi ya itaa i'in kaa katuna ita ta xaa ntii nti'i katuuna ikara vituu ika kosona veladorava. kosona tikuxiva, panva, xitava takun taku ntii ñia'a miaa. Xixina takuu kaña kuñu sintikiva, kuñu ntuxiva, takuun ntii mii ñaa ya xixinaka koso yaana nuju mi itaava, taa ntii ikara, xaa taku itaa komi kaa tukuna xia saa xa katuu ntiina tantukuva chavi minaa chejeo xika xiaa ntii mi na nti'i na kuaa, ta ika vituu tavana itaa i'in chi kuvika nta ta'a itaa i'in xii itaa ya komi tantii tava ntiina itaaka ra, tavana tosoo ta ika katuna ko- chi i'i xikuu tosoo ya itaa i'in ra. tanu xiaa na'a ntii kuaaka itaa komi kaana xii, ika katuna komi tosoo tanti'i katuna komi tosooka kixa kutuu ntii tuku nara ta i- iti mi tu i'in tojovaru ka, tojo ntii iti chi veladora ta itaa kuiti xi'i mi tosoo kuiti ru xia'a, tantii ikara tojoo itika kayuvaru ika ta ntii kixa kutuna nuju mii itaa komika, ntikina itaa komi ra vituu ss kosona veladora, sokotuna ya takuun tii tuku ña'a yaa pan kavan ntikava, tikuajava, comida ya un tuku tiiva ña'a kosonara tantii ka, takuu taxa xaa mi ya vikoo filia kaana xia. Xia xiaa mi vikova, mi viko kanu kutua kava, filia kaana xiara taa ntii xiakara vitu xia yoo listo tu itina ntavi ra vituu kuana mi kamisanto xiamina itivana, ta yoo sii filia na cheje tuku, taa filia na vali kua kamaka chikanuna, ta filia naa valikara iti vali xikuu tukuruka, ta itaa na vali ikara kam- koxa ntiki kamana ka chi taa kixa tukua itaa siiakua ra kama chiña xiaaka ra, itaa xiaa vali kua, taa ntuxa xiaa valika koa chi kua ika itaa kuaju ka chi ita xiaa vali koa, tantii ta xaa i'i kiji a ante ka kasa kutuna xaa koo filia, kixi anteka kasa kutuna xikuaja, kasakutuna vitu kosona veladora tu ikava, kosona panva, comidava un ya chiomavana chi yoo ko'o chiomana, chiomana mi itaaka ta saa tu ita komi chiomatuna kaava, xio ko'o chioma kaana xiiara tajana tikayua xiuxiva chiomana, tantii mi na nti'i valika chioma ntiina vituu na'a mi filiana, filia na valika. Vituu xiana takamina iti xio savatuna ntavi kua takamiru na'ava, na takamiru xikuajava a savatuna ntavi nta takaminaru ntuviva, taa tanti'i filia na valika ika vaxi tuku filia naa chejeva, xiaa filia na cheje ra xio savana ntavi kutoo ya kaxii ntakuva, kuxi tamaleva, tukuntii mi ña'aka ko'o kuxina, xia tia'a sintikiva nta ta kuva i'i viko loo chkaana miya tamii filia naa chejeka, chikana kaa tantii naa a xikua kaami tuna itika, a ntuvi kaami tuna itina ika, iti naanu xikuuruka, tantii xiami ntiina itika, tantii ika ntiaa filiana cheje ku mia ntiiva, kua tantii kuaja mi filia na cheje kara, xiaa tukuna kanina campana chi kaa tuku naa ntavi xia campana xiaa taku na'a ntii cheje kara tasa tavinaa campana kaatukuna, ta xia savana kuachi, tie kuali ya xiara xintiara campanava, ta kuu ya mi filiaka kiina manzanava, tikasuva, ta kuu ntii ña'a xintoso nuju itaka kuaa xina ya, mia mi kamisanto chi ika ntee tu mi tie ntavi viska kaana xi'i tie kani ka'á. Xinteraka ntavika mi kamisanto takaya ntira mi coomi comida <hesitation> kava, tikuajava, ta kuu ntii ña'a xintoso nuju itana ra kuaa xiina na kaxii tie valii ntavi ya kuntia campanava, tantii kuaja mi filia naa chejeka vituu xiaa tie vali ta kuvaa i'i ocho a diez kaa ñiuu xiaara kani, kanira ka'á chi ya kaana ntavi cheje xintee xinaa kua yia ta na kanina mi ka'á kara xia'a mina ntii ra tavina campanaka kachina, yaka kua xintee tie kuali kanira mi campanaka mii ve'e ñiu'u taa ntii, ntii ikara nitufi ra vituu kuanuuva tie kuali ra ika ti'i mi vikoka, vaa chi yo'o sintii takani xiaa viko ya ñu'untu.